گزریل الیکشن تھی اماں کن پاکستان پیپلز پارٹی ان پی ٹی آئی بھی ہتی آزد امیدوار بھی ہتا تو مانڑاں تو پارٹی بیسز تے سیاسی مانڑاں آویں تا کہ تماں نے روڈ ٹھائے آلشاں جاں نوکری ڈیشاں تو ماں رے خیال میں ٹوٹل کوڑا وعدا ہوئے تا۔ الیکشن جیکے تھائیں تیں ووٹ نی اہمیت تمام موٹی سے چار ووٹ نی بھی اہمیت اے ایک ووٹ نی بھی اہمیت اے سو ووٹاں نی بھی اہمیت اے۔ مانڑاں ناں پوتاں نیں جیکا اماں نو چنگو مڑس چونڈی جیکو ایم این اے ایم پی اے آوے سے تو ووٹ تو تماں ناں ڈیاں تا پر اماں را کام جی تھاتا نہیں، رگو تمیں آسراں ماں ہلاڑو تا منیں آسراں ماں تو کائیں تھاتو نتھی تو ایم این ے تھی تو او بیٹھو ہتو اسلام آباد تو ایم پی اے بیٹھو تو کراچی تو امیں بیٹھا تا تھڑ میں زے کو تھڑ واڑو کراچی زائے تو روپیا پانس ہزار ہوئیں تو تاں رے خالی کرایو کرے پوہچے۔ جے اسلام آباد زائے تو پنجاہ ہزار روپیا کھپیں چں تھی غریب مانڑو لا ووٹ بھی لئی زائے پنڑ کو اماں ری ساہتا تو نتھی کرتا۔ سیاست نی ماناں ایم اے کہ موں ہمزیو تہ اے کوڑ سے بیزو کوڑ سے ٹھگیں کریں ووٹ لئی زائیں وری نیں آسرو اماں نیں تھڑ نو ایم این اے بھی اہئی تو ایم پی اے بھی ہوئی تو تو ظاہر اے نوکری نو ٹیم آیو تو نوکری بیزاں نیں ڈے ظاہر اے آخرکار ایک چکر شہر میں کارنر میٹنگ کراوی ان جلسو کرایو تہ امیں بدہاں ناں کیدہو کہ کام ہوئے تو ہنبھڑائو تو ماں رو سوکرو سوکرو تو بی ایس سی کرل ہتی تو سوکرو زائے اسٹیج ماتھے کہے نواب صاحب امیں تماں نیں کہے سائیں اساں تہ ووٹ تہ توہاں کھے ڈنا سیں پر اماں ناں نوکری تاں ناں زڑی نوکری تو تمارے مانڑاں نی ڈنی۔ اماں ری قوم میں سوٹھو مانڑو فقیر شیوا رام کچھی ای دراوڑ اتحاد نے نام ماتھے کام کری ریا ای مانڑاں نی سوٹھی مدد بھی کری ریو۔ اماں کن ایک واقعو تھیو کہ اماں نی موٹی مدد کری مطلب ہتھیار مطلب ہر طریقے نی ہیلپ کرے، راشن بھی ڈئی ہالے تو فقیر شوارام مانڑاں نی سوٹھی مدد بھی کرے بھگوان اینے جس ڈے ای بغیر کے بھید بھاو نے بھلے کوئی بھیل ہوئے کچھی ہوئے ٹھاکر ہوئے میگھواڑ ہوئے جاں پارکری ہوئے اینا بدہاں نی مدد کرے خاص کرے میں نوٹ کرے زویوں سے کہ سوکریوں زکو بھاگی ریوں تو چاہے ہندو نی ہوئے جاں مشلمان نیں تو بیئاں نی مدد کرے سے۔ ایئاں نی آفیس کھولی شے دراوڑ اتحاد نی تو سوکریاں نی وڑائی سے تو پوتاں نی سوٹھی کوشش کرے سے۔ تو اینے کورٹ نے تھرو کے وکیلاں نے تھرو غریباں نی ہیلپ کرشے کوڑاں کیشاں نی بنیے ماتھے قبضا تھے گیا پلاٹ ماتھے قبضا تھے گیا تو سوٹھے نمونے چھڈائے ڈیشے مندر میں فنڈ وغیرہ لئی آوشے، جکو غریب سوکرا بھنڑی ریا یونیورسٹی ماں فوج میں تھی تڈنہں بھی ایئاں نی فنڈ پٹے مطلب لئی کرے مطلب اینی مدد کرے۔ ہر قوم نی مطلب سوٹھی کوشش کرے سے ای ہر مانڑو نے وس ری وات نتھی ہوتی مطلب بھگوان کوئی ہمت آلے سے۔ اماری قوم میں بھی پیشے واڑا بھنڑل لکھیل بیٹھا سیں وڈیراں نی چمچاگیری کریاں ہاروں سبھ کو تیار تھے پر کام کریا ہاروں کوئی تییار نتھی، کامریڈ نو پانس سو یا ہزار روپیا ڈئی کہاشیں توں ونج کامریڈ فلانڑو کم کری اچ تو کام صحیح کام ہوئے تو ای کام نتھی کرتا ریا ایائا ہاروں کرے کافی تقریبن بئے ترن سال تھیا فقیر آفیس کھولی مطلب سوٹھے نمونے ہر مانذان نی بھلیں کو مخالف ہوئیں تو مخالف نی بھی کام کرشے تو جیوو کام کرشے حال ہاروں ایم وڈیراں نیں جہڑے میچی ہالے او مڑسی تھیں کام کرے۔ جے بئے روپیا خرچ کروا کام کرے جے وڈیراں تھیں بولنوو اے تو بھی دل کھولے ہامہوں تھے بولے تو ایئا ہاروں دل کھولے مونہں ہالے وڈیرو ہوئے جاں میر ہوئے جاں پیر ہوئے امیں فقیر نوں نوٹ کریو کہ ہموں زکو بھی سے تو ای ہومہوں زاشے پرہو ایتلی ہمت سے تو وڈیرا بھی کہاشیں یار مڑس مانڑو سے خاص کرے وڈیرا ہمارا شوں کرشے پنڑ غریب مانڑو نیں وڈیرا بدھاوی موچڑا ہنڑاوے پسے غریب مانڑو زاشے وڈیرے کن کہ سائیں ماں رو سوکرو سے گھر واڑو سے ای ناں پولیس کھنڑی گئی سے مہربانی کرے وڈیرو وڑے او فون کرشے جاں چٹھی آلشے پوتاں نیں بدہاووشے بھی پانڑ ان چھڈاوشے بھی پانڑ۔ اے ٹوٹل شیاں جیکو بھید بھاو نیاں ناں ہوئنڑ کھپے بردبار تھئی ای اویئرنیس آلنڑی کہ بھائی مڑس مانڑو تھے کام کرو۔ خاش کرے بولی ناں ویہارو چائیں بھی تمیں آنپڑی بولی ویہارو ناں بھلیں تمیں شہر میں بیٹھا رہو۔ چم کہ پوتاں نیں بولی امیں میچی ہلشاں تو اماں ری اولاد بھی ای بولی میچی ہالشے۔ نسل بہ نسل ماں رو ہیک دوست سے جکے رو کاکو آمریکا میں رہے ریو۔ شادی ہوئے ایتھی تھیل سے مائی بھی کپریانڑی سے آمریکا میں جاں تقریبن پندرانہں سورانہں سال ویہہ سال آمریکا میں رہے رے تو اینو اولاد بھی بھنڑے انگریزی میں ریو پنڑمادری بولی بروچکی ایناں شیکھاوڑے سیں گھرے آوے کام میں آوے سے پوتانیں بولی کرے سے انگریزی نتھی بولتا۔ سندھی بولی نتھی آوڑتی ایئاں نیں۔ انگریزی انیں پوتانی بروچکی ای بولی کرے تو امیں بھی بولوں تو اماں ری پوتانی بولی میں بولو جاں کوئی وات کرنڑی سے دھرم نی باراں میں تو ای بھی آپری پوتانی بولی میں بولشو تو آگڑلو شیکھے جلدی زاشے ہمزشے جلدی۔ جے انگریزی اڑدو ہندی میں بولشے تو اماں رو انڑبھنڑیل نیں ہمزے تو موں تو وڈیراں تھیں تقریبن ایتلی چڑ تھائے تو وڈیراں نی حاضری بھرنڑ جیکا ری او امیں ناں کراں تو وڈیراں نی حاضری ناں بھرو پوتاں نو اوڈھو پوتاں نوں پہرو پوتاں نو دھرم نی جانڑ ہالو تعلیم ہالو پوتاں نو کاروبار کرو تو بہتر سے تماری جان چھوٹے جائے ووٹ نو بھی تمارے ووٹ نو بھی قدر تھاسے۔ چم ایئاں نی مجبوری سے کہ اماں ری پارٹی میں بیٹھو سے جاں اماں رے دابے میں سے تو ای شے ماں ووٹ نو قدر کرانوو سے تو وڈیراں نی ڈیلی حاضری ناں بھرو۔ تر نو ایم پی اے ہتو بیزو تمارو کام نتھی کرتو، امیں کیدہو صرف ہیک ہزار فوٹ روڈ امیں ہال پنڑ ای اماں نے روڈ بھی نیں ڈیدہو۔ ڈاریک چم اماں رے سوکراں ماتھے ہیک کوڑو کیس کریو کرایو کے وڈیراں جیکو اینا چھاڑتا ہتا پنڑ اصل غریب مانڑو وڈیراں ہمہوں ناں آوے چم اماری پٹیلی کامریڈی ختم تھے زائے تی۔ بیزو خراب ہوسے تو ایک مثال ہنبڑانڑاں کہ ہیک بھائی ہتو بھائی کنیں گھرے گیو مہمان تھے مہمان تھئی گیو تو بھائی ناں کہیو ہاتھ ماں لاگیو تو بھائی تمیں شوں تھیو کہے دھک لاگو اے تو بھائی کیدہو کہ توں ای ماتھے شیرو بیرو باندھ تو کہے کہ بھائی شیرے رے چکر میں تو ہاتھ بھنگانڑو اے۔ تو ای شے تقریبن کافی اے ماں ری قوم میں آوے سے